﻿kua jae mopeti tembiporuvi ipuerevaera aguiyera yande etei yapoko je kua taiguere, erei mbaeti aesa se kiraiko kua tembiporu oyeporuva, erei jaerako aipo oyeapo, jaeramoko kuareta oyapo jare jukurai ipuere vaera ome yemboavaia kua mbaravikipe, jare se mbaeti aikua kiraiko kua tembiporu yaiporuva, jare mbaeti aesa, jaeramo mbaetitavi kuti mbae jae kua tembiporupe